Prima dë spuzé 'na persun-a ëntà che ti sapie tüt lon che custa persun-a al e, tüt lon ch'a fa e tüt lon ch'a i pias perché parei ses sicür che ti vade a spuzé 'na persun-a che che sarà starà bin cun ti e che ti staras bin cun chila